Heny sa ka hezemo, henu a bhoven aosi sa eku esen bho henabhene hedemene kasen, agwo ma sa aro bhoven fa kanra nnong mom, sa kara bhotu onọ ọ-ọhọ- ọnọọ bha jono, sska bhopa onoo oho- ono bha jon ọ. Usa gwem asa bhaʒen bharo mom nkana nnang bhoven aosi femo ani hamanang. Anang nta ara aʒeng aro refer rekubho. Asi anemene referọ. Oʒama sa asi bhoori mom, rẹfẹr bhawon bho oʒabho. And remem harerumana, but refu orom bha ofune. Sa avaa thuro aro bhoven aosi fara awune asi remedon aso resi. Ina ayubha nma ararai reje resene ora sireng sob ma ora ohang kwe sahumo kwene, habobhara aro o njaana rong bha sireng sob mom ire akananrong bha sireng renubanihamang bha usi ikpoho aob ani hama anang, arong ntaa evurere ajo ebaa. Agwo ra onoo gwe oyina remadon, ayina fon, ayina fon bha don unwe or akubho athaa fon a bhathuma bo bho or akubha athaa fofone a bhathuma bo bho, azena aro asi anemene refero okpoho akoa hoyina. Sto oho ɛto gwe akubho azeng ma ayina okpoho agwo, azeng ntara aʒeng amomoraa gwe nta oro ohumo tu tu odudu ojibho. Hodam nta orom aku ani okpoho hoyina. Maota hodam nta orom oyina okpoho. Okpoho onyi onoo raramo orom gwe oyina ọkpohọ evoi oreb bhoven fa ora osi, osi fe bha rofem hodemene. Sa kuma azizia anemene aro tgat bhoven aosi fa asi afi bhareme re ma ora afo. Efou eyeng ani ehumo ero fa bhunk bha reme ma ora afum, fa ibham ora fa ehạra. Fata bho pa bha reme ora bhiven aosi fa bhoda madam bhoven aosi fe apara hafa haobho oʒere, sa apa bha rehur, ako ragwa, ako ragwarohom, ako henonoi, ako hikpana, ako ragwagwa jem ravl ja ara kybha rehor ajuana avara obu- bu aofibho, anana higwa sa awune ara remadon aso bhasi, apabha royor ahar everr or asebha royor areb evere masi rofem sa rohodam o. Nta okumo oja bhoven aosi fasi evere epabho, igari gari, epabho, bhevenevene fa bha hara bhaya bheven osi hobhareyen fara ọnọọ onu ethoma ja edạạmạdạm bhenɛ bho asi hiso hobai ma ota hodaan. Awune wunere ma ayina. evạre je fa asi afi ha agwo hamma zena fa asi o. Bhoven oza ora ara pa bha hotun. Sa ahumo hothun areb bhoven aosi bhamom refee bhuwong ada bhooʒab ọ. Ara ada ara anaa hothun bhaane.